Hana keeno usu kama kas na le taa usu ban ra a tangs ban mee ngaa gor tanwa ban rasa lana an ansa mba ina kwakas an ra ma bisau an ra ma taa tamka wa tantate person nda ma’asa, ma’asa wings tang ban se perso kaake hada se persowara rabad ma kaah yi kee sase yi kemei yona nda keena langlass mnsa dukd kwalarte ma persoi bad mei nan da ma a kwang tenewa mee a kas as tiyaarara bad mee ka kas ase a tiyara rabad ba pai tang ws bas beeya mee ka sese ra tara ka yaake ma’a bakeke massore anosepa sem maasora piro ban sei ba mei a far teng mee ba kei ka timi kubu ko ka tim timrs timi kubus ko ka tini timira banlab siso mee a tom kwasira ban an yau mee keke we tara kweera an laba ako hanana hana gombey mei a nda kaiya yi kanb las yi tom ba kwasira ban da kwasa ban seesaba tantante aa ban da dadsa yauro ba keema keens ban keisaba tataele ka to na da mee nga seesa wa bakakara mee nga see mba na kaisa saban aurame oe <noise> ma hmbo ma tamko ma pirso no mee ng akee nga seen kwakwa na hanaka nda tau kobo kawa maa.